الا كنت مضطرة ناكل جوج انواع ديال الطعام حياتي كاملة غنختار الطجين اول حاجة و غنختار لا صلاد حيت الطاجين غادي تكون فيه الخضرة و لحيمة غنقدر ناكلو طول حياتي و السلطة كيكونو فيها الفواكه و الخضر مسلوقة و كتكون صحية غادي يكون واحد الثنائي زوين بزاف